Donca, mi quello che pöco che sò in sciâ coxiña de Germania a l'é che pe-o ciù a l'é fæta de pittanse carne e patatte. Mangian un sacco de luganega, un sacco de säçisse. E dapeu un di piati, uña de pittanse ciù famose a l'é o sancrao, quella che niatri ghe dimmo o sancrao. Che penso ch'o segge un cöo garbuxo fòscia, ò un cöo navon, coxinou con l'axou.